אֶלְמֻוסִיקַא לִכַּאנְחַבּ בְּזַאף הִיא רַאי חִית כַּאתְכַלִּינִי נְחַס בֶּלְחַיּוּיָה וְאֶלְפַרְחָה Ḥַתّى אֻגַּאנִי קְדִימָה דִּיַאל רַאי עַנְדְהָ טַאבְע כְּבִיר חְחַאס כִּידְכַּרנִי בְּאִיַּאמ זְוִינָה וְזִכְרִיַאת דִּיַאל טְפוּלָה וְלָא כַּאנְעַשֵּׁק בְּזַאף דִּי אֶלְמֻוסִיקַא תַקְלִידִיָּה אֶלְמַגְרִיבִיָּה בְּחַאל עַיְטָה וּתְמַלַח חִית פִיהָ קְסַאס וְחִכַּאיַּאת מִן תִּרָאת דִּיַאלְנָא.